کینیڈاہٕچ ثقافت چھِ فنکارانہٕ، کھٮ۪ن، ادبی، مزاح، موسیقی، سیٲسی تہٕ سمٲجی عناصرن ہٕنٛز علامت یِم کینیڈین باشندن ہٕنٛز نمایندگی چھِ کران۔ کینیڈا کس پورٕ تٲریخس منٛز، امچ ثقافت چِھ ساروی کھوتہٕ گوڑنتھ امکیٛو مقأمی ثقافتو سۭتۍ متأثر گمژ، تہٕ پتہٕ یورپی ثقافت تہٕ روایتو سۭتۍ، زیادٕ تر برطانوی تہٕ فرانسیسی سۭتۍ۔